Amasa bertson o inni. Tón tson engi kan prospek hei. I kan <hesitation> meshing meshing na kan characteristic kan personality hei siata pui mua ofarta. I ameshing hei entina ai nitu tepan hei. Ami bapo, ami tsepo, ai siat tsen ka pui mua ta nijo. Entina character inmi mi rao tion ta. Tiong du rao tion omtea. Tiong du rao tion omtea ta. Sona adang le tsu hei. Engi kan value entina attention, loyalty tekan lao value tea. Tiong du rao tion omtea ta.